Á uláar umënţun ontíj inko ifácal kom bí incar uwala bí mbufú, ombandí etayan pul. Kabídoo pëcar untani pëcar kamaŋ tedun uwíiţe <noise> <hesitation> kantan pël ţí umetari akaka fal këwín míingiye pëtíis. Bunkërú jund pëfooyan, korëngal korufooyan, korëngal korufooyan, korëngal korufooyan, korëngal okëma unkësan kato wul unlingan ţël. Ţul ţí unjoon ufërëna, kawatëna ţul kafërëna ţul, kawatëna ţul. Ţul ţí unjoon ufërëna ţun karo unú ţul ţí uwatëna. Aw uláar uleemp wël kay mom ajá mënteen wul këmaŋ kajawalir uleemp wul mëndi koopëndir. <hesitation>